Kiti ja koo ya kiti ñama xee ja ma nio kiti in vau, ma nio in koo te nuu to nau ntiyi in taayo isoun ñama xaati ji taka kiti kaku yako, ko vau o jinio kajo kiti yao, in kiti yi´iyi, taka iso chi a jinio kiti kuiji ka kuti, koo chi iyo kiti taka kiti tnuu taka vaya nani ya´a tinanuo taka ja jaa colori, taka este in kuanu kitiun ntati xini in yunu na nio tito kiti ja ka kuo este nana chi nya chi kuo kito in yuna kuuya xinitite kuoti, iyo kiti taka in saa ntava koyoti jimio ja color tinanu, color tuu kakujn, color neku ta kuu kitiun te kiti ja nioti ku este in, in este in noña in este chi in, chi in chi kiti nuji kiti kuiji ka kui chi, taka kiti ja ñama naika kiti isu, ntaka in este sáá ntava kooti yuka ku ma nioti sava kitiun nio ma nioti.